मै भाबो जन्तु पुरारो दुख ठाके, कारण हिहोते कबों ना जाने कारण आमी अनुपव ना करो। कारण हिहोतोर किसमान आमी इंगीतो धोरिबो लागीबो जे हिहोते दुखवाट आसे, आरो ही बुष्टु तु हिहोते बुझी पाई। हिहोते कबों ना जाने कारण आम उसवर्ड आही हिहोते सिवर भाव करी तार उसवर्ड दे खुरा पुरा करी ठाके। कारण हिहोते कबों ना जाने जे आमार जन्तु लगोरा धन धुकाई से बुले कबों ना जाने, आरो हिहोते निबों ना जाने चे ताकलोक। एकाने हिहोते फुरीडी उत्या एक बड़ा करीबो, फुरीडाल करीबो, कारण स्यास्ता एटु काने करें जे उट आमें जाओ, वो दिए हिहोरे मुखेरी को बों ना जाने। हिहोरे फुरीडाल उठाई सिवर भाव करीबो, बक्किबा करीबो, हिहोरे हिहोते भावो जे मैं हिहोरो इमश्लान्तु निजे बुझी पाई। आमें अनुभाव करीबो बाड़ो जे हिहोरो डूख ठाके, वो दिगे हिहोरो डूख अमार परो बेसी ठाके जी बोली मैं भावो।